اجازتي المفضلة هي عيد الاضحى أستمتع بالاحتفال أستمتع بالاحتفال بها لأنها تجمع العائلة والاصدقاء وتخلق أجواء من المحبة والتآزر العيد يحمل معاني دينية عميقة وانا متدين الحمد لله ويشمل طقوس مثل صلاة العيد وتوزيع الاضاحي هذا يعزز روح الكرم والعطاء.